- safara taban irko safari ashiramon wala yani naidan hwanisdangi nahida hayouminga gadi lakin erin sahbanji godan dakani youmin gadinamen tiga ina mana momkin erin sawarei nakomon eirinalei erin irbamini tarin ika amntari sahbanjgo dan tanjin gena irkoto tanjirak wateranga tanjinikini.